Kolontsainan'ny Brezila aloha ny fahafantarako anazy a, tia manao kapoera zareo, tia manao foot a, tia manao baolina a. Izay aloha ny fahafatarako an'zareo ireo e.